Toh apa nsikar tido labar ta nkir a sikwar ta sutu sur bara kamya nshang su tu nga simarri mnguwutu su kwar na msira toh nga msimini ka nkutanga mda ama musikwar ɗuwa sisumni ma adaita simwa shang mdu ti ngu wuti mdiva nkkamari msukwarni msirawa ta simwa ko sikwar ani tam sira mgu wutni nga tsukti sim mɗua apa luktu ngo barari ama mgu wuti ndiva kula sikwan a sim wa ai ko bendi nyini tabara mngu nkwasini kata wutu sikwar ko doyya ta bara sikwar mngu ni wati shinkaa tabara sikwar toh sikwar taka amfani shanga su nati nga simma nkwa rayuwa nga mdiki susuna to sai ka sikwar nkamya sikwan ani, tanzay pa tan suyini ma a susum a rayuwa mda. mngu wutuni anti ndi tini mɗaklaka ngu ka nkirnga mundi vilanga nkimanga nga ngati hankala nga pipiy shang mitu ngu ngari ka nzi ka ngu nsima ka hanka langa pipi ama har minga da wutu sikwar nati a nkis nkira nguwa ndum ma nga da nher wula wa ama mngu wutu sikwarni mda kla ka toh ng ka nkur nga nga simdivini apa luktu barari kamanya sikwar tan nka amfani ga ba daya akwa susumtan ndir vu kan sim ndu. Tan ndir vu kan ngala ndiva toh mu nhyel ki path nga ka ndu sintari to kulhum nga- nga ndufa nga salanga ko ngan hara mutupi nga di ka dametisawa mdulaka ta pilanga ai tana sim sik war kazawa, sikwar kaza wa, shanga sikwar tingu sinda mɗuna sintari ta simmari ama mduna sin ta tsuwa tam nji simawa kamya mngu s, mdu vila nga nga wulla apa mdu vila nga sulaka daban adi sikwa rwa toh a sikwar ta sudai nati taka amfani oh shanga sisum. Sisum ni tak bara ani kullum nkan wutu suna msi rari tun nga sundani oh mya nga na ti dai mngu dari nga sala nkyan ngira nga ama ama har mnga tsukti nuuwa nkwa mya nga nkan ngati sundani si salanguwa nga da ngattu nkyengira nga salanguwa nguma rigade kwa bara? Sik wara wa so mng wuttini, nchani ma mgu, wuta apanin tun nga nkallimpada nka ngu pila ana ya dana sum iri sikwar nyini mai ama mngu wutuni nchar mdankhlaka mduku tim toh tan ngati komai da komai ai ngu ka nkirnga mdu nuilla nga hankala nga a pipi nga bara ma apa dai kuru a to an amfani sikwar susuma gaba daya akwa rayuwa susum ni sikwar an susuna ama shang su nati nga simari sikwar ndiwa toh nga da ntura wa. A sikwar ta ka amfani akwa mamda taka amfani ala shanga rayuwa mdu ma kwai ani shanga mbwa ta mdir ndara kamya shanga su tu mdi tani nkhari nga ri a ndar nzanga a tsokti sidalanga shilku au manga a tsokti ndar nzanga amma sai mngu sin lukti nga dahi kwa kamya mnga ni sin luk ti nga ta kowa laka nga nkiti shilku au nzanga au daliliri ni ani tsuwa mngau wutu mdi sin lukktu ta ntani nkwa ngu ka nkirnga a ndar nmamshin nga nyangu ma a nzi ndakhalaka ama mngu di sin lukkti nga harani wa, tsama kazalika a nzi cuta ala nga. ama mngu wutti luktu nga sin nga tsokti tini mdakhalaka ngu ka nkirnga ga nga salanga kuma a ndar nzaga ma a paltisi an sunati wala mwala. Ko tan nzibnzari ta sin ta sikwar shanga nzub nzuk urnini mda wutawa mdu nkvi au ngefe tin sikwar yin iti to tani nga si hara mu tupi nga dai nga siliwa mutin nzib nzikur ka ta hara suni muta nza lakkur hhyeh wa sikwar tswa an suna nkyelba nga au sili ko mnga hara mu tupi mndaku sima wak nda n tira ndamuwa labar sikwar nati simni kai yar lifiya wane diya mwalani tailayar sikwar laka yar nga simraku rari yar nka nga simrakura sikwar yini tin nga wutu dupa ma mnda si ko ngun mwa nkylada vilaka aɗar nkada liyanda nda pila awo afiyanga anda liyi ada nkinga tuda liyi nkwa kamya sikwar yini tin ndari do ndabar a kan halada iriyari to ma mngu sin tawa mndak simma dupu ma mndaksi da pila da liyi au vinkaza kamya ndaga nga simraku sikwar nafi di fari kam tara.